Ny fomba hanamboarana saosy curry, tsy dia aiko loatra momba ny saosy curry satria tsy de misy fampiasa atô zany izy aminjare indiana izy io otran'ny hoe kara ohatra fampiasa carry zany.